هو الشعر يعني ما له مكان ولا زمان محدد بس احس يعني قبل انه جان اكثر انه اله صلة بالعصر العايشين مو مثل هسه هسه بسلامة الجات حي بي تي والذكاء الاصطناعي ياهو الجاي بس يكتبله ويسويله رأسا يعني يكتبله الشسمه الذكاء الاصطناعي يكتبله قصيدة فاعتقد انه مو مثل كبل يعني اكو صلة بس مو مثل كبل كبل يعني الشعراء جان عدهم مفردات احلى القصائد مالكبل احلى هسه كلها يعني اكثريته هابطة مو اعمم بس اكثريتها هابطة